Aga nilainna tauwe tuo ko lino e ero tauwe tuo ko linowe nasappa i allinongenna sibawa akherakna massappaq dalleq i baraq makanjaq kehidupanna ko linowe na masappaq amalaqtoi baraq makanjaq amalaqna lao ri akherakna